Kubarin te deeni soo kazi kebiri mastajabu fi alim umma fi kutuba, fi sala, ya yatu ,ma wa

Ana ata gi feker Kalam Milan maa an gi feker Kalama maa ana bes fi Jana fi Kila youm.

Ana ja malima Kanzu ya mardadi naana Kan kalas wadin de yala shati ma koti.

Ah markaz tena awun zaidi taalim ta umma ,fi kalam al mon soo wede, eh eh, mal anas gi lim mon fogo

Ma anas gi lim badu je ase tena gi kun fi kuju, fi bakan sokole bakan doluka, bakan joju, taalim gi kun fi na anas gi kun wai, ladi dua tena ma karama tena

Ah, faida al anas ta usra tayi ligo min guwa ta taalim fi ummah, ne ligo fogo malima al gi alim yal, ne ligo fogo ah tabiba, ne ligo fogo askeria al gi kafir ina, wu ina ligo fogo anas te hikma baraa baraa al fi fi ummah tena ini.

Taalim ta nare de ,gi alim seme mara seme mara wai, kila Kalam ya uwo

Ai ne gi masi me kura, ans wadin endis baskili jede, lakin bodaboda youminde kaman ya gi awunu awunu siya.

Anasa fi bele barawu barawu, je sudan je kenya, mombasa, de ya beleal ana safir safir fogo ta bele barawu barawu.

Meeting, gi gai fi meeting kan kalam karabu gai fi meeting anas gi ayin

Ahhh, luguma gi sutu fi laala, fi laala ma miko, yyes ,fiii, miko ya gi tumiza fi sutu luguma, wu sasi gi rakab ma gurusa tena

Ayi ana gi hafidhi gurush tayi fi bank.

Ai ke, ana safir fi bele barau barau je Sudan, ne rua fi chad ,ne rua bakan tanin eh kingereza na kaman ne rua fogo ma, Congo de ne rua fogo fi jere ma mun yatu

Aaaa , taalim awun usura tayi, fi kutu geeru fi umma, fi namna al anas logo ma arifa, fi namna ta ayan al hatar, barawu barawu, ma namna ta hafidhi ayan dolde, ta kafirina min ayan al musiba de ja ayan ta covid, ayan ta ebola ja ayan ta zina, de kulu ilim awunina fi kafirina fi musiba ta ayan dolde.

Kalam ase mon gu soo kazi, banaa dole gi soo kidima wu kidima mma gi wedi youminde fi daula tena wedede illa kan tom agara, asede taalim al mon alim alim naadede ,ana kelem neta mon fi miri, mon fi bakana de kul, mon wadin nas pilisia wadin sujun.

Ko doru al usra gi soo fi zaman de ya kan rua fi macca, de ya kan doru al te gudra al usra gi soo fi zaman, rua fi macca, hijja

Ya ana gi asuma guna, wu ana gi ayin akhbar milan fi television

Akhir te ousbu, na gi endis hafla milan in toro fogo me munu yatu kefin ma adul ita fi rua soo kalama tanin, fi, ta ousbu al gi abidu jedidi, ousbu nena gi abidu jedidi in youm le tinin, de Kalam heh, ya ase fi akhir ousbu de dugu pasi, de sun me dugu gumasa ma mokwa ma yatu, eh kidima milan Mafi amula safa

Bana gi alab nobo wele gi alab mpira ta kura wede, kura wede, kura gidam wede ya wele gi alabu mon so sunu ma yatu ma kila namna

Atta atta ana maa ligo suubat fi sika fi mwasalaat al kan ana fi fogo. Ana gi stamil

Ma ye ta gi ain fi dayif to, dayif akil de kaman mus gi adul gil ta yala, dayif dayif in jede mon gi agder kun seme ma, wu jede te gi

Soo badu ma wafaka fi usra, kalam kebirii, ne gi wafiki ,sunu jede fi kariya in nede na gi aruf nyereku wede agder rua ma Kalam mawwana na gi

Teriga ali madrasa sa awunu me yal fi hal al batal fi saa al batal ,kutu yal kede gu ruwa fi masgiti ga agara deen, de ya teriga al mon awun al awun yala fi saa al batal.

Kaaraba fifi kariya, fi kaaraba

Kalam mon gu wedi yala dolede kuul mon gu wedi naa eeh fi taalim ne gi so bidii agi teina.

Kafir omon me kutu kede omon ginum tete lemsiya ma dakal bedir fi jua

Agara buka zaidi kitaba ta Quran de, ya hawiya tai ,ma asuma radio, asuma akhbar

Ah madarasa tai ta hilla awun ana ma yal tai fi aruf deen tomon te islam lakin madrasa de ma ta rio madrasa de ta jamiya al yal gi agara fogo fi amula safa, mon aruf agara Quran , Hadith sira Kalama wadin al gi amsuku fi deeni te Islam

Ma masi Kura fadi yani gi jua gubari milani au tala fi kuruju na kasul Kura ma gidam gai kede wede gi jib zaidi Kalam je wede